Gny raha tonga andohako voalohany nofax miresaky hoe couleur na loko maintso tsika da gny environnement, gny tontolo iainana. Hazo mitsiry atiky sy ariky, tanana milamina soa, ah miroborobo ny ala. Zay gny raha tonga andohako voalohany novo maintso gny loko resaha.